Ka bi ma menka bi amammuo yɛ amammuo a ɔyɛ pa ara firi sɛ, sɛ yɛkɔ baabi ne sɛ panin bi di animu ne ɔɔyɛ bibi ne sɛ woamma ne nkurofoɔ a bɛdi n’akyi anka bi a, ne sɛ baabi te kyima anaa hoo kyea a, ɔntim nhu nti ɔyɛ a mpanimfoɔ bɛɛ, “ deɛ ɔɔtwa sa ne nnim sɛ n’akyi akyea” nti nnipa baako so, nyɛ wo nko ara nyansaa nyinaa wɔ wo tim sɛ wobɛtim de ayɛ bibi nti ka bi ma menka bi amammuo no, ɔyɛ. Sɛdeɛ ɔbɛyɛ a sɛ nnoɔma bi ɔɔnkɔ yie a nnipa no bɛtim aka anaa ɔmanfoɔ no bɛtim aka ne afei so sɛ wohia adwenkyerɛ bi a, bɛ so bɛbɛtim de ama wo ne woakeka ne nyinaa abom de adi dwuma ama man no atu mpɔn na mmom ɔduru baabi so a ne aayɛ sɛ akwanya aba a biaa ɔɔka bi nti no nsɛm bi wɔ hɔ a ɔmanfoɔ tim ka a, ɔntwa yie nso ne nyinaa mu no, ka bi ma menka bi amammuo yɛ amammuo a ɔyɛ pa ara.